لأ افضل الذهاب في رحلة مع شريك ، أنا بستمتع لما اكون معايا حد بحبه جداً يعني ، و يقعد... خصوصا لو كان فاهم يقعد يقولي بصي هناك حصل كذه كذه كذه... و دا مش عارف ايه و يقعد يحكي لي بقي و يفهمني ، لأ الرحلات مع الشريك أحلي بكتير و مفهاش مقارنه أصلا